Wo yilìɔ wò yaȧ e ɓieɛ̀ sùȧ wo yilìɔ kuwa jiikɛ̀ɛ, wuŋ nȧŋ yaȧ wo gbàliȧ, wo gbȧliȧ, mùŋ yɛmɛ̀um mȧȧŋ wò yaȧ maŋjàwè kɛɛ wo fè nɔ̀ŋ mȧŋjȧwè, wò yaȧ wo yilì wo Dayà nauŋ dììyè ɓieɛ̀ sùȧ wò kuwa ke jiikɛ̀ɛ. E nɛ̀ɛ̀ŋ zȧ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wò kuwa jiikɛ̀ɛ è yaȧ nɔŋ wo Dayà nauŋ nyiŋ nɔŋ kiɛ̀ŋ. Weètii wò kuwa yɛi jiikɛ̀ɛ yii, mùŋ jaà mauŋ yɛmɛ̀ mȧȧŋ wo nyùùŋ naŋ gììyè keì kɛ̀ɛ, kɛɛ wo fè yilì gììyȧ keì kɛ̀ɛ, è yaȧ nɔŋ e jouŋ nɔ̀ŋ kii wo Dayà naŋ niŋ banè. Weètii wo yilì bi ȧŋ nyȧuŋ nyȧȧŋ wo gbàliȧ, wuŋ nȧŋ yaȧ wo yilìɔ bieɛ̀ sùȧ wò kuwa jiikɛ̀ɛ e nìȧŋ aŋ yìlì nyaŋs gbiŋ.